مانيش شخص مغروم بالشهرة يعني بين شهرة وذكية أكيد نفضل الذكية أخي أفيد ما عندي منعمل باقي الشهرة مش حاجة تتزيد ما فهميش عليش نكون مشهورة ومنحساش حاجة مطلبة وألا حاجة نسعى لها باش نكون لها نفضل أن يكون ذكية على أن يكون مشهورة يعني نحس الشهرة تجيب التعب معها وتجيب الضغط وفي حين الذكاء بالعكس.